اللون البرتقاني اول ما بفكر فيه بالظبط بفتكر فاكهة البرتقان هي بحس ان فاكهة البرتقان دي هي الحاجة الوحيدة اللي لونها برتقاني في الدنيا بس هو دي الحاجة اللي بالنسبالي بتربطلي اللون البرتقاني بحاجة في دماغي و ممكن بلوزة كانت عندي قبل كده كنت بحبها وانا صغيرة كان لونها برتقاني برضه